ⵡⵍⵢⴰⵔⴽ ⴷⵍⵎ ⴷⴰⵔⵢ ⵙⴷⴰⵏ ⵡⵢⵊⴰⵏⵢⵏ ⵜⵅⵀ ⴱⴷⵄⴰⵀⵎ ⵡⴰⵔⴽⵀ ⵔⴰⴱⵟ ⵍⵟⴼⵡⵍⵜ. ⵜⵍⵢⴼⵡⵏⵢⵏ ⴰⴷⴽⵜⵔ ⴷⵍⵡⴰⵜ ⵙⵀⴱ ⵎⵔⵜⴼⵄ ⵡⵖⵡⴽ ⵎⵔⴰⵔⵜ ⵏⵡⵢⵔⴰ ⵜⵡⴰⵚⵍ ⴰⵜⵎⴰⵄⵢ. ⴷⵍⵎ ⴷⴰⵔⴰ ⵡⵢⵊⴰⵏ ⴷⴰⵔⵎ ⵡⴰⵜⵀⵔⴰ ⵢⴰⵏⴰ ⵡⴰⵜⵊⴽⵍⴰⵏ. ⵡⵢⵊⴰⵏ ⴷⴰⵔⵜ ⴷⵡⵏⵢ ⴰⵜⵎ ⴷⴰⵔⴰ.